الا كنت غنزور المريخ لشي يامات قلال و غادي نكلس عام باش نوصل لتما ماغاديش نمشي حيت مغاديش نخلي الاهل ديالي و العائلة و الاحباب و النمط اللي عايشة فيه و العمل ديالي و نخلي الارض اللي فيها السبل ديال الحياة و نمشي المريخ نكلس فيه